د اورلګیت جوړښت ډېر ساده دی. اورلګیت په خپل جوړښت کې د بوټي یا تختې څخه جوړ یو نرې خاشه لري او په سر کې یې بارود وي. کله چې دغه بارود د هغه مخصوص کاغذ سره په تماس کي سي او په ټاکلي سرعت ور سره و موښلي نو په هغه حالت کې د اورلګیت خاشه اور اخلي او بلیږي. کله چې بله سي نو بیا د یو څو ثانیو لپاره لګیږي او بیا وروسته مړه کیږي.